Alaa, jawdi fotaani tottireede, sareede mbele ne fonnda yimɓe. Ngati hayso a hokkii jawdi ndi yimɓe fof poti, janngo kadi woodan ɓurɓe dañal. Ko noon aduna o wayi, ɓeeɗoo ɓuran jogaade jawdi, ɓeeɗoo ɓura waasde. Ɗum noon mone fof yo oppe ndaarta jawdi, heɓa ko foti heɓde ko.